सामान्यतया आफ्नो सरिर को रङ छाला परिवर्तन गर्द्या सर्पिय प्राणी भनेको चाइ सर्प हो । जो चाइ प्राय पानिमाइ, दुलोमाइ प्राय यस्ता ठाउ माइ बसेको पाइन्छ्। यैले यो गर्दु को कारण चाइ यिनरो एक सामान्य अवधि पुगे पछाचाइ आफुइ सरिर को त्यो छाला निस्किन सुरु हुन्छ र तै पछा एक नया कलर को नया रङ को छाला ले बिस्थापन हुन्छ।